John amba yino, aaa, anza yana nya kuvola, nya kuteva marevo, ndolanga wa, waduki mayai anyola kuteta mukhasi hango wanje hano. Okala kindu ki, ni kava wanyola mukana, mukana mwenoya nomulayi? Wamanya avevuli vave? Vevuli vave vakumanya nave? Nenya kuvole singana papa wovo, mkana oyo otange omleteko hango hano kumloleku noshiri kumudektsa, kwenya kumanye mima chiche chifwana ndi, nave, ovukule mkana wa veno mmenye hango hana, mwenye vulahi vwene, olakamduya da, syareva syosi omuha, ovetsa wam, wamdera c <hesitation> wamdera hango hana mlala ku vana va hango hano kho avene singa muva mwakateshana, mwakaderana, mwakaderana hango hano, muvedze munyumba mwene mula na mwesye vyakhulia vyo mutekha, vya, vyenyu vyakutia vyenyu muno, nimudekako mundetaku nasye ndyako, shichoraa tsingufu tsiawa nyela kudeka da c, <hesitation> niwakadeka novoraa baba na mama kwakadeka chogoria kwenya kilye, ni kulitaa halala, no mmenya navuyanzi. chosistation mtesaa mmeny <hesitation> novuyanzi, chasitation mtesa mmeny <hesitation> novuyanzi, khandi navo, navanyoleka zingufu nivadzia, ni muvahira msukulu, vadimamo nivanyola ekasi. Enywe kandi mwakasakula kandi vana venye vamkonye. No henga mkana oyo wenya otute omdete yedze amanyoko hango wenu na kandi ovukule avasakuli kandi vadzie kumanyako wangemkana, ka nikava kunyore wemiri c <hesitation> s kunyela kuva mtetesi aveke, aundi avuke mtesenianga, kwenya kumanye vwiko vuliko nomba vuvlaho, ne vuvulaho mtesania, khandi vuliho khu cancela khukhave oundi, nimbwa mang’ana kenako kenya kekoleko.